Namatia kinya nifwe, ivuwe ling nyava kabisa lesha fumdemi kwafo umetema charua chikie mirilwe na wana ukoli mei sheishi filika kasha valakute wemba himbo mfiavosha na ingiri kala feli kasha mdwekavo tazatue na chamdu lawiera, fuzikasha undo kwa zolovekia nunguko lavera vezikasha mndweva katika kabari shishi kamitwela nanga osha navesana, filikasha mndova kwakwete vumeria nare bahua felikasha unduva kwete hiruko lawe bahua balia ning nyama huyo ling nya kabisa nakakola kutivumlishwe utaza weifura fora vatiti